Ao zay ny literatiora frantsay io zay da tena hain'olo manerantany da <hesitation> a-ao avao koa zay ny fahaiza manao frantsay.